اني بنحب انه نحتفض باسمي ما نحب نغيره كل اصحابي وكل اهلي وكل الناس اللي تعرفني تعرف انه اسمي محمد يعني شو انه بغيرها حتى انه اسم كتير حلو وما محتاج انه يتغير حتى انه الواحد لو غيره <hesitation> بيبذل كتير مجهود في انه يعرف الناس على اسمي الجديد والناس تتلخبط في انه اذا كان هادا ولا هادا فنحتفض باسمي ما نغيره.